Tee aike paake tamu omi nagai keitako nagai topi ato oke omagu urugito, nagai ako topi toiparei ama iniomugui, ako urugito nno ipiamugui taa aike iniomuine, nagai kukurei, kukurei, kukurei toiparei iomugui. Amagu ee keitako oie iniorui egu mm ako logokui, ako logomino toipokui, ako logomino toipoka uuru touno logokui aako kopiro taa iniomuire logotui.